Oondakulila moshakati sha nangobe eee nonande ongaho efimbo oolo okwali ashike okadooropa kashona eelela okutya nee pefimbo oolo ai omwali ngoo nee muna shihapu iyaa nomwali omonele iwa neenghono adishe shaashi otwakala ngoo nee nokutala oinima ihapu iyaa konyala osho kwali ngoo nee shafimanekifa odoropa omu ndakulila ile tutye oshakati shanangobe etenda aalo lili ooko olo ngoo ne lokweeta omakufikufi omomepo oo halongifwa keeradio nenge tutye koukola ngoo nee ovo hatu pwiikine efiku nefiku otwaputuka tuli nawa elela onele yali yangungila noina elandulafano muhena omakuyunguto nande nande iyaa natango ohaiti kutya okwali kuwa shaashi oyo onele yotete konyala ndamona ngoo nee oteya toti ngoo nee opate ei paife haingongolwa noha itondokwa koyeendifo efiku nefiku aaye okwali kuwa lela okwali kuwa yoo natango oo unene tuu konyala hatu tyapula ngoo nee onele hayuufanwa hakutiwa omatala opo twaputukila moshakati moshakati oomo apa hatu kalanda oilandomwa ngaashi oiihape noingumutulu tutye ngoo nee oikulya yefiku keshe otwali yoo tunapo natango vopushiinda aapa hatuti ngoo nee ovaangola haveyapo tava eta yoo natango oilandifomwa yavo oilandifomwa ongaashi omalwishi nee maccoroni oinima ihapu nomapoke tadidi poangola poushiinda hano oyo oinima kwali hatumono ngoo nee efiku nefiku okwali hatu linawa lela natango pefimbo olo olo efimbo kwali kuna omiloka dilinawa Moshakati omo twaputukila hatweetelwa yoo natango oilya okudja komikunda efimbo linya kwali kuna odula ili nawa iyaa oilya nee oyo hatulongifa nokuli pamito ei shaashi konyala momukunda ondakala ngoo nee handiimo ndee efimbo lokuya kwinya ko villager nenge tutye komukunda efimbo oolo tutye ngoo nee lokwenye uhena nande oilonga yonumba yalongwa omapya inaa limwa iyaa ouna nee hatu etelwa oilongomwa yomomapya tayeetwa nee komaumbo ile tutye meedoropa ngaashi moshakati omu ndaputukila ohatukala tuudite nawa notuudite etumba shaashi konyala ohatu etelwa oikunomwa ili nawa naa oshikando shotete nokuli twakala okulya tutye oikunomwa aayo hatweetelwa kovapambele vetu ovo taveya ngoo nee komafudo nosho tuu aaye okwali odoropa ili nawa omo yoo natango twashakeneka ovanhu vahapu eelela okudja ngoo nee kenghalamwenyo dayooloka omihoko dayooloka unene tuu movapopi velaka loshiwambo ngaaashi ngoo nee andonga aakwanyama aakwaluudi, ovangadjela novambalanhu aveshe ovo otaveya ngoo nee modropa omo twoo omo okwali muli nawa lela shaashi konyala ngenge owatala pakuputuka kwange ondina eshiivo lomalaka mahapu aeshe oo ndatumbula ohandi dulu okwaapopya iyaa ondelilongela ashike meputuko lange ile tutye moshakati oomo omo twakulila aamo shaashi ounona vahapu okwali ngoo nee hava etwa kovadali vavo sjaashi ovewete kutya modoropa omo kwali tuli omwali muna exumokomesho shoo osho vahala navo ounona vavo vakale vaxuma noumone onakwiiwa ili nawa tayeendele pamwe nefimbo